Kuba nkaho kibaho chicka chikawaho hansi hanu, busa busaho kirungi abantu kyebasobora kufunamu, bizibu byonka habwokuba busaho kwechusa, ne mugenda nka ho- heriguru mumwanja bundi omuyaga gwijja guba huba gubatwara <hesitation> nekimanyisa busaho. Kirungi kyona, ne bizibu byonka. <noise>